Gnandro talata da andro faharoa amy herinandro da gnatsaiko ao voalohany la vo tonga ny talata a da ny talata gorobaky talata lafa talata gorobaky io zany da ohatsy hoe mividy raha ategna da <hesitation> uhm da lasa lasa agny volategna igny da lasa lasa agny volategna igny da lasa lasa agny avao volategna i zay gnatao talata gorobaky